Suhu nai fafai na sona sese sana hulu falu losa dua hulu dua boma ledo dae na sona neme sese sana hulu ne losa sese dua hulu.